Një veçori unike e oktapodëve është sistemi i tyre nervor shumë i zhvilluar. Shumica e neuronëve ndodhen në tentakulat e tyre, duke lejuar që secili krah të lëvizë pothuajse në mënyrë të pavarur.